Wiem nsakraeɛ wɔ nsusansoɔ bebree wɔ mmoa so. Wo deɛ hwɛ o, mmoa bebree no da dua so. Ɛno nti sɛ wiem sesan a, na nnua no ɛpre ba haban, na afei, so nyinaa, ahane a ɛwɔ so nyinaa pre gu fam a, ɛma nnua no so da hɔ. Ɛno nti ɛba no saa, mmoa no a bɛde dua no so ayɛ bɛfie ne bɛda so no nnya baabi nna, enti ɛha bɛ. Saa nso na sɛ wiem ɛyɛ hye a, ɛma mmoa no wɔn, wɔkɔ ahohiahia mu. Ɛno nti wiem hyeɛ no ha mmoa no. Ɛno nti, mmoa taa dwane kɔ baabi bebree hɔ ɛnwunu, na afei bɛbɛnya baabi abɔ bɛho ban.